चीन की संस्कृति दुनिया की सबसे पुराणी संस्कृतियों मा सी एक च। पुरातत्विक साक्ष्यों का मुताबिक चीन मा मानव बसाव करीब बाइस लाख साल पुराणु च। चीन की संस्कृति मा कई जातीय समुदायों की परंपरा, धार्मिक प्रथा शामिल छन। यख दाऊवाद, कन्फ्यूसीवाद धर्म कू व्यापक रूप मा पालन करै गै। चीन की संस्कृति मा मिट्टी का बर्तन, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, मार्शल आर्ट, भोजन, दृश्य कला, दर्शन और धर्म जना कई सारा घटक मौजूद छन।